Mɨn a bogghom min man soonong nyangi pang gu koma ti man ginu. A bigyai ma yissa, pyi yemong kiral kəi gilong. min man yemong gung gung, man furyam, man jarmai, man lamba, man dengi man amper, man kafel sɨn bi sononggu min mangin guda nyangiwu, mi bəs gin soonong nyangiye <hesitation> lyong mɨn man <hesitation> lyong har gyok'a taak kpab, man lyong nyim, lyong kpab, lyong moi lyong mobsɨ, lyong dəini lyong maak, lyong nyangi, lyong bwoobsɨ, lyong amsonyin lyong nyimas, lyong ngimas taah nyim, man lyong taak kpab.